Ku meile om antu uma planeet, sis tulõ hoitaq umma planeeti, mitte minnäq mõnõlõ tõõsõlõ planeedile. Ja ku meil om tunnõq, et mi planeet om nii hukah, et tulõ minnäq, sis om tuu miiq uma süü, et tuu hukah um.